السلام عليكم حياك الله يا الغالي كيف حالك؟ انا ابو بكر حفلة جميلة اليوم انت ايش رأيك؟ وايش الاخبار؟ بالمناسبة شفتك تتكلم مع صديقي احمد انت تعرفه من زمان؟ انا جديد في المنطقة شوي وحابب اتعرف على الناس هنا وايش مجال لك او اهتمامك؟